Oke <hesitation> gasan sayur- sayuran makanan- makanan nang bemusim diwilayah di daerah- daerah kita tu lah nang ulun paling ingat nang ulun paling kaganangan nang ulun kada- kada sampat marasai pas ulun bulik tu ada jaring <hesitation> jaring ni misal dikita kan misal urang daerah lain daerah- daerah lain tu dimasaki macam- macam lah mun misal kita tu jaring ni sebujurnya keliatannya baya di jarang wara tapi be tahi lala nah ngitu nang ulah belain <hesitation> menjarangi gin kada jarang wara sebujurnya merandam nya tu mehandak di karung dibanyu tu lawas me- mehilang akan baunya tu kan supaya baunya kada terlalu <hesitation> kada tau bau buruk kaitu kan bau nya sampai tenyaman memakan tu lebih nyaman tu biasanya direndam nya lawas mbah tu di- diganakan didalam kaya semacam kek karung- karung keitu di dibatang- batang disungai- sungai biasanya misal nang didaerah sungai nang masih barasih lah itu diketu akan dulu misal di dere dere daerah nang sudah kuta tu biasa kita <hesitation> berandam haja pang wahini lah barandam imbahnya <hesitation> di hanyar dijarang na mbah tu diulah tahi lala- tahi lala ni kan sebujurnya matan kelapa kelapa lah kelapa di- diperas diambil ba- banyu santan nya ketu semacam mbah tu dimasaki sampai nya keluar minyaknya imbah tu nang selain minyak nya tu menyambatnya tahi lala nah tu rasanya gurih manis masin tapi. Nyaman ketu <hesitation> rasanya tu lengkap na tu paling pas gasan makan si jaring itu, si jaring itu diwadah kita jua <hesitation> ada sebagian orang nang dimasaki jua nang kaya disini dimasaki nya macam- macam ada nang bakicap ada nang <hesitation> be be ulah besambal ketu ada jua nah itu misalnya jaring pang jaring tu kan <hesitation> ada sebagian orang kalo ketuju katuju banar kalo kada katuju kada katuju banar soalnya bebau jar keitu ada tu lain lah <hesitation> kada seberataan orang kawa manarima keitu, itu jaring. Selain jaring tu ada jua biasanya tu kita dari selajur musim buah pang selajur musim buah itu kaya nang misalnya tu buah tiwadak- tiwadak tu kan <hesitation> kawa tu diulah sayur kulitnya na tu kan diulah mandai kita, mandai tu kan <hesitation> sebujurnya ya kaya sayur kaya iwak jua semacam lo kalo sudah disanga soalnya be nasi wara sudah cukup dah paling orang belombok dikit dah tu lawan nasi sudah- sudah kanyang tu sudah mengaut kada karuan lagi tu sudah banyaknya tu paling tuh. Itu tapi kan <hesitation> si tiwadak tu jua misalnya mantah kawa ai dimasaki sabujurnya kaya memasaki nangka- nangka mentah jua diolah sayur disantan tu kawa diulah belamak tapi mungkin kalo tiwadak tejarang urang soalnya tiwadak tu misal kada kawa gatahnya tu tepahit rasanya, kalo si nangka kan nya temanis biasa haja rasanya kaya ya ketu ja ketu na te. Nya <hesitation> lebih kada terlalu ngalih meulahnya kalo nangka tapi ya kalo kada kawa memasaki nya kena hantap pang rasanya kada nyaman jua misal kurang bumbu kurang uyah ketu- ketu, nya ada jua nang bemusim tu kaya <hesitation> mangga lah mangga kan wadah kita musim misalnya mangganya masih anum tu kawa diulah sambal- sambal pencit tuh kawa- kawa jua dipencok biasanya orang memakani kan lawan buah- buah lain nang ada tu kan di palit akan ada nang beuyah wara ada nang be rayco ada nang be apa bebumbu- bumbu kacang jua ada jua nang meolah dari kacang bepatis jua ada jua kan na jadi <hesitation> macam- macam dikita tu kan <hesitation> tergantung selera haja lagi itu misal nya dibuah- buahan ada jua nang kaya buah asam kan tu kawa diolah gasan menyambal jua nyaman tu gasan dicampuri lawan lombok lawan <hesitation> bawang habang mungkin lah lawan gula habang jua di- disambal akan habis tu dimakan lawan <hesitation> iwak misalnya iwak baubar ketu- ketu misal kaya iwak <hesitation> iwak sapat- sapat siam tuh tau kan nyaman tu iwak sapat siam teganal soalnya bistu di- diubar bistu dimakani lawan si sambal tadi itu jadi nyaman tu rasanya tu kaya sigar- sigar keitu ada masam- masam nya jua kan atau diolah cacapan kawa jua si asam tadi kan cacapan banjar tu kan nang urang jarang jua meolah baya dibari apa banyu mbah tu ditambahi acan paling acan bebanam sedikit mbah tu. Dibari'i ada nang bari gula ada nang kada nang bari uyah ada yang kada mbah tu dibari apa bawang di cancang- cancang lawan lombok di cancang- cancang sudah tu lawan iwak- iwak apa haja <hesitation> apalagi misal iwak- iwak sungai nang jarang- jarang ada lah itu sudah nyaman banar tu di kombinasikan jar urang wahini tuh di gabung di campur di caru itu sudah beh itu makan siang tu sudah sampai bepaluh- paluh makan tuh bistu mengaut nasi kada- kada sekira <laughs> itu pang nang ulun tahu.